Gne satroky, misy maromaro avao zany izy io, misy satroky apa, satroky be ravy, satro-ba, casquette, misy koa gne casquette fa tsy feno izy, ho an'ny olo mpanao tennis manko e tena mampiasa an'i reny de izay, chapeau de pluie, izy aby koa zany, miaro amy gn'ora, amin'andro magnoragny io.